Ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii, yɛ̀mɛ̀ wiìŋ weè naȧŋ wo tɔɔɔ̀, wo tɔɔ, e gɔ̀ɔ̀yɛ̀ kiiɛ̀ è yaȧ, sèè maŋ gɔ̀ɔ̀yɛ wo tɔɔ mauŋ tɔɔ̀ kɛ̀ muȧŋ naŋ yaȧ wo kɛ̀ɛ̀nɛuŋ nɔɔ̀ŋ wèè sɔ̀ngɔ̀ sèè mùŋ nɔ̀ŋ hinie woum yɛmɛ̀ wo hnàŋ ko nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ, sèè mauŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ gɔ̀ɔ̀yɛ lii, e taìŋ gbìŋ wo tɔɔ wii naŋ yèwè wò naŋ wò naŋ wò naŋ fòlò ke kùlɛ̀ɛ sùȧ wò naŋ dè ɔ̀ɔ̀ koɓɛ̀i wò jawe lɛ̀ ɔ̀ɔ̀ ko kùlòi wò dè, wo tɔɔ wii wò donàŋ kɔ̀ wɔŋ doò mɔɔ̀ŋ feìŋ wèè woo sie wèè mauŋ gɔɔyɛ̀. Sèè mauŋ nɔŋ tɔ̀ɔ̀ gɔ̀ɔ̀yɛ lii koɓɛ̀ gbiŋ mùŋ naŋ kɔ̀ wo tɔɔ wii wò gongà, kɛɛ sèè wò naum yɛmɛ̀ wò donȧŋ dùɔ̀ŋ wo kȧ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ woum kùùnɔ jùwia, e zɔlɔ̀ lii naȧŋ donȧŋ nɔ̀ŋ tɔɔ wii òfoo kiìŋ nèè, tiŋ mùŋ nauŋ tɔɔ̀, e yèɛ nɔŋ mùŋ nauŋ tɔɔ̀ lɛ̀ tiŋ wò donàŋ nɔ̀ŋ diɛŋ, soo wo tɔɔ wò yaà wo yilì ɔ̀ɔ̀ e ɗolònɛ̀ŋ wo Dayà naŋ tùɔ̀ŋ, e tɔɔ̀ niŋ e ɗeweɛ̀ sua è mȧnȧŋ nìŋ nɛ, è hnàŋ nɛ̀ɛ̀ŋ wiì, soo wo tɔɔ yɛ̀ì e jouŋ nɔ̀ŋ kiiɛ̀ wò yaȧ, e tɔ̀ɔ̀nyaȧŋ le, mùŋ gɔɔyɛ̀uŋ wò nyìmèùm mààŋ ɗewɛ̀ɛ̀ sua nɔŋ wo suùŋ nyimè wo nyuùnkpùuŋ lɛ̀.